נקדמל אסתקשאף אלפדאא חית פיה אסראר אלכון, יומכין נלקא חייאה אוכר או קוואכב אוכר, מוחיט זוין, ולקין מח'דוד פי אלארד, אלפדאא הוא אלמוסטאקבל וקול אקטשאפ פיה יג'יר טריקת פהמנא ללחייאה.